Nnyin imenyene ofuriyi, nnyin imenyene ukpa nnyin imenyene mkpenek, imenyene ukoñ imenyene ukoñ nnyin imenyene ntufiak imenyene ukpo, imenyene ọtọñ idim imenydne badondo, imenyene <hesitation> ọsọñ ọfuọrọ etu, inenyene afia etu, nnyin imenyene ibu, imenyene ukpa inyene abọrt, imenyene ọfọñ idim, imenyene mi <hesitation> nte ntufiak oro, eda ntufiak etibi ubim, usie ubim mmo ƙ inyañ etibetibe, ntufiak ke ekama etibi siak umen e usin ke mmoñ, efiọrọ, ideñ ke deñ siak eda, ntufia edibi ubim. Eku ubok Abasi edi kied ke etu emi ebighide eti eti edieke of enyemede e ke edida nkọñ ufọk. etie oro idakha ufiak mkpo ibiadke e, esine do. Mkarek kpasuk ukem oro, esine kotu nsọnsọñ ete enu ekamade ebup ufọk. Nte badondo, ikpọk nsie ada e ada afiak ono owu emi enyenede mfña ke idibi inyene mfna ke idibi, etim ikpọk nsie oro ada anam e ọdukhọde owu oro onwoñ esuk e ubiak idibi. ee Ukpa esie mmo iko̱mọ esuk emiade mme obodon eda ukpa etibi koro ukpa edi ata etu emi enemde uyi eti eti eti kidieke ofo etibide esid oro nsie ama nte etibide obodom unim e umia enem ugi, iəe kied eke odude esñda e ada atiñ iko ono mme esen owu dabise ebi mfen emi odude ke mkpo itibi adade ono mmo owu iko ke enyene sitibede. Ndin ebedim oro owu imiaha e usọp usọp ini mkpo etibide ke ekip uyi ebedim edi mkpo adade ọdọñ utim ono mbin emi odude ke nkan nkuk ke mkpo etibe ke ebi oro Nte abati ikpọk abati, eyin ọwọñ ikọñ owu emi ikọñ anamde ofo akwad atu engoñ ikpa oro esi ofeo ada esid oko etiede nte ọbuk ọfọp ke ikañ itu ikañ, ntoñ nsie oro, ofo esin adin udia adin eyop ada inuñ, esin ọakaba, ukebade e, ofo emen ono owu oro adia, ikoñ akura